ข้อยว่าบ่น่าสิมีผลดอก เพราะว่าจั่งใดเขาก็ต้องแก้ปัญหาให้เฮาอยู่แล้ว มันเป็นหน้าที่เขา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

แอปมันมักโอนเงินบ่ได้ยามดึกดึก ลางเทื่อกะฟ้าว บ่กะว่าสิเฮ็ดจั่งใด

เป็นเรื่องดีเพราะว่า ห่าลางคนกะถนัดกะ LINE ห่าลางคนกะถนัดกะเฟซ

เคยได้ยินไทบ้านเว้าว่าบ่ได้ไปตรวจเงินในบัญชี บัดนี้เขาหักตังเรื่อยเรื่อยเงินในบัญชีเลยบ่ยังจักบาท

มันน่าสิดีกว่า เพราะว่า เฮาได้เห็นหน้ากัน ได้คุยกัน ได้เว้ากัน

คิดว่าธนาคารน่าสิตรวจบัญชีเฮาเบิ่งก่อนเป็นอันดับแรก ⁠

บอกธนาคารว่า เช็กข้อมูลให้แหน่ได้บ่ ว่าใซ้อยู่ไส สิได้เอาไปแจ้งตำรวจ

คึดว่าน่าสิบ่แจ้งเป็นตรงตรง น่าสิแจ้งเป็นประมาณคอมเมนต์ เพราะว่ามันง่ายดี

ข้อยกะสิถามผู้สาวข้อยแหล้ว เพราะว่าผู้สาวข้อยเรียนบัญชีเนาะ

อาจสิเก็บผักอยู่สวนไปขายไปก่อนหรือว่าอาจสิเอาของไปจำ

ข้อยว่ามันเสี่ยง เพราะว่าเคยได้ยินว่ามีคนไปค้ำแล้วเขาบ่ไปคืน ผู้ค้ำกะเลยเสียที่ดิน

มันสะดวกกว่าอยู่แล้ว เพราะว่าเฮาบ่ต้องขี่รถไปธนาคาร บ่ต้องเว้านำคน กดกดไปเฮาเฮาได้เงินเลย สำบาย

ข้อยกะสิกู้เงินไปเฮ็ด ไปเปิดร้านขายนั้นขายนี้หรือเฮ็ดธุรกิจเล็กเล็กน้อยน้อย พอมีเงินหมุน

ต้องเบิ่งฐานะการเงินของเฮาก่อน คันเฮาพอสิผ่อนหรือว่าจ่ายไหว เฮาเฮากู้เลย เพราะว่าการศึกษามันเฮ็ดให้เฮามีเงินได้ในอนาคต

สนใจ เพราะว่าข้อยบ่มีอิหยังเป็นของเจ้าของเลย ทันได้มี หลักประกัน

ข้อยมั่นใจว่าเขาสิให้ข้อยกู้ เพราะว่าเขาโฆษณาดู๋คือหยังหนิว่ากู้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์

มันน่ะ เห็นใน YouTube หลายหลายว่าเขาโกงกัน บ่น่าสิปลอดภัย

มันดีกว่าตลาดหุ้นในเชิงว่ามันค่อนข้างมั่นคง แล้วกะบ่สวิง

คือการที่เฮา เอาเงินที่เฮาบ่ได้เฮา ไป ลงทุนกับอิหยังซักอย่างหนึ่งแล้วให้ปันผลกลับคืนมาหลายที่สุด

เหมาะกับคนที่มีรายได้ตลอดตลอดหรือรายได้คงที่ เพราะว่า อย่างน้อยอะ คันมันผิดแผน เฮาเฮายังมีเงินเดือน

ข้อยบ่ค่อยเซื่อปานใด เพราะว่าส่วนมากที่เห็นมีแต่เซื่อลงทุน เซื่อไปเซื่อมาเซื่อจบที่ขายคอร์ส

ข้อยมักผลตอบแทนที่หลาย เรื่องความเสี่ยงยอมรับได้ เพราะว่าเป็นคนใจใจอยู่แล้ว

ให้คนอื่นลงทุนให้ แต่ว่าต้องเป็นคนที่มีประสบการณ์ แบบกองทุนรวมจั่งซี้

อือ มันบ่แม่นแนวที่ซุคนสิเข้าใจได้ แต่ว่าศึกษามันไว้กะบ่ผิดอิหยัง เพราะว่าอย่างน้อยมันกะเป็นประโยชน์กับกะ

เหมาะกับซุคน ว่าแต่เข้าใจหลักการทำงานของมัน แล้วกะมีความกระตือรือร้นในการหาข้อมูล

เขาว่า ว่าจั่งซั้นครับหวา ว่าลงทุนมีอิสระทางการเงินแต่ว่า ข้อยกะบ่กะดอกว่ามีอีหลีบ่ เพราะว่าข้อยกะบ่เคยเฮ็ดคือกัน

มันกะเป็นการเสี่ยงโชคส่วนหนึ่ง เพราะว่าลางอย่างกะกะเดาบ่ได้ว่ามันสิเกิดอิหยังขึ้น แต่ว่าบางเทื่อกะกะสามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้

เฮาสามารถไปลงทุนได้กับสลากรัฐบาล หรือว่าเป็นพันธบัตรรัฐบาล หรือว่าอาจจะเป็นคริปโตเฮาได้ แล้วแต่ความสามารถของคน

อาจสิขอไปศึกษาเบื้องต้นซะก่อน อาจสิยังบ่ลงทุนทันที เพราะว่าต้องขอเบิ่งข้อมูลซะก่อนว่ามันสิ่งที่ได้ เฮ็ดได้จริงหรือเปล่า

อาจจะต้องแยกเงินไว้หลายหลายกอง เพื่อว่ากองใดกองหนึ่งมันอาจสิล้มละลายไป

ต้องท่าเบิ่งตามสถานการณ์ อาจจะถอนเงินออกมาหรืออาจสิโยกไป กองทุนใหม่ที่ผลตอบแทนดี ดีกว่า

เว้าถึงข้อยกะอยากซื้อเหรียญบิตคอยน์ไว้พู้นแหล้ว ยามแต่กี้มันบ่มีราคา เดี๋ยวนี้มันแพงคือหยังหนิ

มันกะดีสำหรับคนที่ไปศึกษามาดีพอ แต่คันคนบ่มีเวลาศึกษา กะส่ำว่าเอาไปลงทุนกับการพนันนั่นล่ะ

แต่กี้มันมีพออยู่ แต่ว่า เดี๋ยวนี้รู้สึกว่าเขาเอาตู้ออก น่าสิเพราะว่าเขาอยาก ให้คนใซ้โอนเอาหลายกว่ากดเงินสด

ข้อยเซื่อในระบบความปลอดภัยของธนาคาร เพราะว่าอย่างน้อยเซื่อมีรัฐบาลสนับสนุน

บ่กังวล เพราะว่าข้อยบ่ได้กดหยังสุ่มสี่สุ่มห้า แล้วเป็นคนรอบคอบในการใซ้เงิน

คิดว่าเป็นธนาคารกสิกร เพราะว่าแอปธนาคารเร็วกว่าหมู่ โอนเงินได้ตลอด แล้วกะทันสมัย

แอปธนาคารกสิกรเสถียรที่สุดแล้ว

อันนี้กะบ่กะคือกัน เขาอาจสิกะระบบ AI ในการเฮ็ดงานมั้ง

คิดว่าเป็นธนาคารกรุงไทย เพราะว่าเป็น กรุงไทยเป็นธนาคารของรัฐ คนใช้หลาย

คิดว่ามีผล เพราะว่าคันสมมุติได้ยินว่าธนาคารนี้บ่ดี แอปล่มดู๋ดู๋จั่งซี้ ไผสิอยากไปใซ้แม่นบ่

ตอนนี้คิดบ่ออกว่าต้องมีอิหยังอีก

อย่างแรกเลยแอปธนาคารต้องไว โอนเงินดี เสถียร แล้วกะการบริการดี

ยังจำเป็นอยู่เพราะว่าหลายหลายคน เช่น ผู้เฒ่าจั่งซี้บ่มีแอปธนาคารกะยังต้องไปเบิกเงินอยู่สาขาอยู่

ผู้เฒ่าหลักหลักสิใซ้อยู่สองธนาคาร บ่กรุงไทยใซ้ ธ.ก.ส. เพราะว่าผู้เฒ่าเป็นเกษตรกรซะหลายใซ้เลยใซ้ ธ.ก.ส. ของกรุงไทยใซ้เป็นของรัฐ

แอปธนาคารมันกะ มันเสถียร มันยามโอนเงิน มันโอนได้ตลอด คนเลยมักกะ

กะสิกสิกรนั่นแหล้ว เพราะว่าระบบมันดี ระบบมันเสถียร แล้วบัดนี้มันกะมีพ่วง สามารถเทรดหุ้น เทรดหยังได้นำในแอป

ข้อยรำคาญกับโฆษณา เพราะว่าห่าลางเที่ยมันกะหงุดหงิดสายตาแหม บ่อยากเห็น

คิดว่าแข่งขันกันสูง เพราะว่าในประเทศไทยมีธนาคารหลายเจ้า

เข้าถึงง่าย เพราะว่ามีหลายสาขา มีทุกอำเภอ ทุกจังหวัด

อือ มันซื้อหุ้นได้หลายโตกว่าหมู่มั้ง

มันเป็นธนาคารของรัฐ เวลามีเงินซ่อยเหลืออิหยังนี่ซ่อยสิเข้าธนาคารกรุงไทยก่อน

รู้สึกว่าดอกเบี้ยเงินฝากมันสูงมั้ง คนเลยใซ้บริการ บ่ใซ้คือกัน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

คิดว่า รับฟังความเห็นของลูกค้าอยู่ เพราะว่ากะเห็นเขาอัปเดตตลอด

ค่อนข้างที่ตอบโจทย์ทุกอายุ เพราะว่าสาขาหลายแล้วกะระบบกะถือว่ากะได้ โอเคเลย

คนที่เป็นเกษตรมักสิใซ้ ธ.ก.ส. เพราะว่า ธ.ก.ส. สามารถกู้เงินเกษตรได้

คือการวางแผนการใซ้เงินว่าในอนาคตระยะสั้น ระยะยาว ใซ้ควรสิมีเงินเท่าใด จั่งสิใซ้ชีวิตได้อย่างมีความสุข

ข้อยกะเริ่ม เริ่มแล้วเพราะว่า กะเป็นคนยุคใหม่กะต้องการที่จะมักวางแผนอิหยังไว้ล่วงหน้าอยู่แล้ว

กะสิแบ่งครึ่งนึงมาลงทุน อีกครึ่งหนึ่งกะอาจสิเอาไปลงในหุ้นหรือว่าฝากไว้ เผื่อฉุกเฉิน

ตอนนี้บ่ได้เฮ็ดไว้ เพราะว่าขี้คร้านเฮ็ด แล้วกะบ่ค่อยมีเวลานำ

มันเฮ็ดได้อีหลี เพราะว่าข้อยลองเฮ็ดเบิ่งแล้ว เช่น การบ่กินขนม หรือว่าการ ลดการซื้อน้ำปั่น

สมัยนี้การออมเงิน มันถืกเอาไปรวมกันกับการลงทุนแล้ว คนถืกไปลงทุนมันมีเปอร์เซ็นต์การได้กลับคืนมาหลายกว่าการออมในธนาคาร

สิเอาเงินที่เหลือนั้นไปลงทุนเฮ็ดธุรกิจเพื่อที่ได้เงินมาหมุน

ส่วนมากสิเบิ่งเอาใน YouTube เพราะว่า กะเบิ่งฟังเพลินเพลินไปเอาความรู้ ห่าลางเที่ยกะกะเอามาปรับกะในชีวิตกะได้

อาจสิรับงานเสริม เช่น เป็นวิทยากร หรือว่าอาจสิเก็บผัก เก็บหญ้ามาขายอยู่ตลาดจั่งซี้ล่ะ

ยังนึกบ่ออกว่าอาชีพใดหาเงินได้ง่ายสุด แต่ว่าหาเงินได้หลายน่ะคิดว่าเป็นอินฟลู เพราะว่าเขากะได้ค่าคอม กะเห็นมีแต่ผู้รวยรวย

ฮู้สึกว่าเขาอาจสิคิดว่ามันเป็นเรื่องส่วนฮู้ ฮู้เลยบ่ค่อยอยากเปิดเผยให้คนอื่นฮู้

คันเป็นไปได้กะสอนกันตั้งแต่น้อยน้อยพู้นแหล้ว มันจั่งได้กะจักคุณค่าของเงิน

อาจสิขอยืมญาติพี่น้องเบิ่งก่อน คันบ่ได้อีหลีกะต้องกู้

คิดว่าวินัยในการเงินสำคัญกว่า เพราะว่าคันเฮามีวินัยเฮาเฮาเก็บเงินอยู่ ถึงเฮามีความเฮาเฮาบ่วิมี เฮาบ่มีวินัยมันเฮาเก็บเงินบ่อยู่คือเก่า

ตอนนี้บ่มีเงินฉุกเฉิน เพราะว่าทันได้หาเงินเป็น ทันได้มีรายได้

ทันได้เตรียมสำหรับเกษียณ เพราะว่าเรียนทันได้จบ ทันได้มีรายได้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

คิดว่ามี เงินเฮ็ดให้เฮามีอิสระ เพราะว่าสิไปไสหรือว่าอยากได้อิหยังเฮาต้องเฮาเงิน เงินเยอะเฮ็ดให้เฮามีความสุขได้

บ่น่าจะเป็นปัญหา เพราะว่าการออม มันอยู่ที่วินัยทางการเงินของคนเฮามากกว่า

แม่น เพราะว่าคันใซ้เงินเป็นมีแต่สิรวยขึ้นรวยขึ้น แต่คันใซ้เงินบ่เป็นจั่งใดใซ้จน

สำหรับข้อยว่าประมาณสองหมื่นห้า เพราะว่าข้อยกะมีภาระที่ต้องจ่าย เช่น ดูแลพ่อแม่ ตายายจั่งซี้

ข้อยว่าข้อเสียกะคือ คันมีเงินหลายหลายคนมักสิอิจฉากะแล้วคิดว่ากะมีเงิน กะ กะ เขาอยากได้กับกะหลายคักโพด

ปรึกษาเมีย เพราะว่าเมียเรียนบัญชีมา เมียอาจสิมีความรู้ หรือคันบ่ไหวก็ต้องไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ

คิดว่าคือการที่เฮาสามารถบริหารจัดการเงินได้ แบบบ่ต้องเครียด บ่ต้องซีเรียส เช่น มื้อนี้อยากกินหยังเฮาไปกินได้เลย บ่ต้องพะวงหน้าพะวงหลัง

ต้องถามเจ้าของว่าสิเอาไปเฮ็ดอิหยัง มันมีประโยชน์พอบ่ คันมีประโยชน์กะอาจจะต้องผ่อน

ภาษีคือหน้าที่ที่พลเมืองเฮาต้องจ่าย เพื่อเฮ็ดให้ประเทศเฮาเจริญ

ข้อยบ่เคยยื่น บ่เคยยื่น เพราะว่ายังบ่มีรายได้

กะสิเก็บไปจ่ายค่าเงินเดือนราชการ จ่ายค่าการบริหารประเทศ ซื้อของ ซื้อหยัง ซื้อนี้มาพัฒนาประเทศมั้ง

อาจสิเป็นเพราะเขาอยากให้เงินเขากระจายไปบริหารประเทศมั้ง

เอาไปบริหารประเทศ เฮ็ดให้ประเทศเฮาเจริญรุ่งเรือง